तन ता आजकल का जु जमाना छु तै म ब्लांड हेयर होएगी लाल कलर होएगी काला कलर होएगी सुनहरा बाल होएगी तन करी तै हरू कलर कु भी होएगी बरगंडी कलर का होएगी जन बाल और तनी लोग छन जो सफेद करांदा अपने बाल तैं सु वे जन होंद ही छ टेंªड म छ।